Ikabiko yaja ñamae yubanga re estadio pe erei amope baeti bi korepoti jaema jukurai yande yapita ñnereta pe ñamae baere sauka rupi